<noise> Raha ohatra hoe tsy maintsy mamakivaky Asie an-tongotra zah ai, <hesitation> raha homaniko ai de mila mitondra vôla betsaka zah, vola ampy zaho, izaign hoe ampy ividianako goûté ohatra karaha anjagn, de <hesitation> mitondra rano koa zah, de magnatao kapa mahivankivagna amzay tsy de maharegny reraka be, de <hesitation> mitondra satroka koa satria possible mahamay andro, de <hesitation> mitondra amparasoly koa zah saode tratran'oragnandro.